في أحد الأيام في وسط <hesitation> سفينة في وسط عاصفة قوية كانت سفينة غريبة جات وطاحت على الشاطئ، كانت مهدمة شوي بس كان بيها آثار أشخاص كانوا عايشين فيها، بعد ما فتشوها بقي- لقيوا خريطة قديمة تكشف عن كنز مدفون من زمان.